Cuand l'ai fait ël cuncurs për diventé maestro sun stait furtünà perché dëvìu avei stantesinc punt për cumincé a travaié e mi l'ai avüne trantün ën la prova scritta, cuarantedui ën la prova orale e dui për ël diploma, tutal al a fait ezatament stantesinc punt